Raha ohatra hoe marika tômôbila heky zany an de misy <hesitation> a- Renault, de misy Peugeot, de misy a <hesitation> Mercedes, dia misy <hesitation> misy koa marika Toyota, de misy marika <hesitation> Mazda, de misy koa <hesitation> a- Sprinter.